المهارة اللي تمناها هي إتقان اللغة الإنجليزية بطلاقة، لأن اللغة هذه تفتح لك أبواب كثيرة سواء في التعليم أو العمل أو حتى السفر، إذا كنت تجيد اللغة تقدر تتواصل مع ناس من مختلف الثقافات وتتعلم منهم، كمان ممكن أستفيد من المحتوى العالمي مثل الأفلام والكتب بدون ما أكون معتمدة على الترجمة ، الإتقان في اللغة يعطيني ثق-ثقة أكبر وأفضل فرصة في الحياة.